סאו ס'געווען א- א גארד, איינער פון די באדינערס ביי די קעניגן'ס פאלאץ וואס שטייען אויף די פערדן און אינמיטן איז צוגעקומען איינער און זיי האבן זיך אנגעקוקט און זיי האבן זיך אזוי ליב געהאט סאו זי איז געשטאנען און געווארט א גאנצן טאג ביז ער איז געווארן באפרייט פון זיין ארבעט און ער איז ארויסגעקומען האבן זיי געטוישט נאמבערס און זיי זענען געבליבן גוט ביזן היינטיגן טאג.